Amamuzi amu nganda ya kutagiwa baba unotowe. Manjengi wa ashala uemudia nengata swe swe. Kikutagiwa mama unotowe mamuzi. <noise> Amu nganda, ukwa muwana ya yano, wayalela wayale tukunzibu. Haa, weana atangia atowe mamuzi. Kuli ingana mji mwa atahana ya ashala kuli baba ue. Kikutagiwa baba uno. Ato inga mwa atahana ya ashala kuli mama ue. Kikutagiwa mama unotowe. <noise> Haa, mama unototowe mamuzi. Kwa sababu mazana hamazi ngila hamu baba. Ashala ikalapa wanganda. Kukutagiwa mama unotowe mamuzi ayo. Kwa sababu mbala wati baba unotowe mamuzi. Limuama pela sipo, aluku kazizi ya kwe. Kowe mama unenguli karibu ni familia. Uetowe mamuzi. Ana ya mareja na mamuzi. Haa, haa. Mama ngazima uenguli pa pipi ni familia. Uetowe mamuzi. Kwa jiri ya kulelayana. <noise>